يا صاحبي السفر عبر الزمن شي مرة ممتع، <hesitation> يا الله بس لو تسألني شخصيًا أفضل أروح للمستجبل ميتين سنة، تخيل التكنولوجيا البتكون موجودة، يا الله، وألا الأجهزة الذكية، وألا الاكتشافات العلمية الجديدة <hesitation> مرة حلوة، بس لازم نكون مستعدين للتغيرات الكبيرة اللي ممكن تحصل في العالم.